<hesitation> Raha iaho e mpianatry andeha hianatry de raha hoentiko da cartable akoatrine cartable da e kahie, kahie anorata zany andika lesona an-dakilasy any da ao avao ko gne sitilô, ao e règle zany oe gne fitaovany retraretra ilaina an-dakilasy any zany gn'entiko raha iaho mpiantry andeha hianatry.